Turkiya ham madaniyat jihatdan boy mamlakat hisoblanadi, ayniqsa ularni nonushta qilish madaniyati <hesitation> barcha mamlakatlarga qiziqarli va ajralib turadigan tarafi hisoblanadi. Chunki ular nonushtasida bitta ikkita narsa yeb qoyishmaydi ko’plab narsalar iste’mol qilishadi. Stolni dasturxonni to’la qilib bezashadi. Kichkina kichkina idishlarda har hil yeguvliklar qo’yib va choy qahva ularda juda yaxshi rivojlangan.